Afei mekasɛ meekane nɔma nso a mede ɛnum num bɛka ho a, mɛnya ɛnum na maanya ɛdu, du-num, aduonu, aduonu-num, aduasa, aduasa-num, <hesitation> aduanan, aduanan-num na maanya aduonum, na maanya aduonum-num, aduosia, aduosia-nun, na maanya aduoson, aduoson-num, na maanya aduonnwɔtwe, aduonnwɔtwe-num, aduokron, aduokron-num na maanya ɔha. Ɔha- num, ɔha-du, ɔha du-num, ɔha aduonu, ɔha aduonu-num, ɔha aduasa, ɔha aduasa-num, ɔha aduanan, ɔha aduanan-num, ɔha aduonum, ɔha aduonum-num, ɔha aduosia, ɔha aduosia-num, ɔha aduoson, ɔha aduoson-num, ɔha aduonnwɔtwe, ɔha aduonnwɔtwe -num, ɔha aduokron, ɔha aduokron-num, ɔha, ahaanu.